Fuurna kuraŋ nafata ko defirde malla wultinde huunde. A sukkan e kuraŋ tan ni woni wula jaw, mbaɗa hen- pawa hen ñaamde ma defoo haa ɓennda malla wultina.